მე ვარ დაკავებული ცეკვით და აქტივობებით ასევე მომწონს ფრენბურთი კალათბურთი და ფეხბურთი

ჩემთვის საინტერესო არის ფეხბურთი ალბათ

როდესაც სადღაც სხვაგან მიდიხარ განსატვირთად, ეზოში რჩები გვიანობამდე, მეგობრებთან საუბრობ და ა.შ.

ავტობუსი, მანქანა, მარშუტკა, ტაქსი.

მე არცერთი პერსონაჟი არ მახსენდება.

ბოდიშით მაგრამ ჯერჯერობით შემოსავლები არ მაქვს

მე ყველაფერი მომწონს ასე რომ ერთს ვერ ამოვირჩევ

შთაგონებას ზოგიერთი რამე მაძლევს, მაგრამ სამსახური არ მაქვს.

საქართველოს ბანკი, თიბისის ბანკი, მერე, მერე..